هو، یاد مې دی، ما هغه سفر هېڅ کله نه دی هېر کړی. دا زما لپاره یو ډېر ځانګړی وخت و، ځکه چې له کورنۍ سره وم. موږ غرونو ته تللي وو، او هره شپه مو د ستورو لاندې خوب کاوه. زه هیله لرم ژر بیا داسې یو فرصت راپیدا شي.